Ia, ten̈a ny misy fiantraikany amin'ny fahasalaman̈a fekiny zen̈y hanin̈y hoanina io. Intsaka eky zen̈y sakafo maraindrain̈y ten̈a ny tsara atao kompile tsara zen̈y, aviô mihina tsara. Aviô aminjay tsy mihinahina fo zen̈y fa mba mila maro koa zen̈y otrik'aina indesiny raha io. Zahavan̈a tsara zen̈y ino àby zen̈y raha indesiny sakafo hoanin̈y.